Raasuwaaroo la nafaa, i ka i kuŋo lii a la le. i ye i booraa lii a la. i ye i, i ye i daboolu koto lii a la. A nafaa warata baaker raasuwaaroo nafaa mu wo le ti.